Pues siempre chái shiu náh laú íh ái náh zaí osa óh pues laú aig múo náh que zá muo loig roi náh jóh siempre ní ngi óh cóh siempre mui loi muo tsá rancho aú báh muo tsá có lein cóh primo chía lein bá móu tsálain tsá máh cazar aú bá main tsá neíh ku naum bá main chá neig zá muo loig tzá lain lá ká nih pues lau chá náh zá múo loi taí jo a si pe lau zaíg roi náh aig jo léh lai asi por que ko leig muo oh pe lau íh chái do lau zein, lau zein tsái maig chim muo loig ze muo tsái lau lai-lai oig tsaí ze muo tsa pi laig bu aig ze muo tsaí lau shía loig jo lau chá cha na mou aíh na jo laí lau ré loi a si lau eh-eh lau nih oh báh ti chiu lau bá fu kóu je do cuo keig fá fu noh nih íh chái do jo shía la zaíh lau já leig íh chái muo náh que bueno eing sáh yia que lau siempre-siempre íh chaí leh siempre lau mai lau tsa chi au múo chi au jaléi ih-ih ni goí au oh algo jain por que lau siempre lau chái chá nah muo búo záh éh léh jo pe có náh joh chin náh fu chía oh pues chin roi náh buo chin có láh ká le íh chái doh léh có la ká lé oh jo muo yoig có ká fuo muo roig náh ka-ka jé oh cá lau roig náh joh. Por que roi náh buo gá aig ká ti chaaí fuo muo pé roig náh joh gá éh goh laig ká lau góa gá saig óh ain loih naum pe íh chái do laig yoi laig chai buo gá laig gó oh. Joh léh, léh íh chaí do jó muo yoig óh joh roi náh jo gá éh joh que ain roig ná bá no jo chá roig ná joh de que muo gá aig tsai cuarto chá lau maín jain tsá já guin héh óh tó como rain aig como chai lag ká té laíg ká lau jé cá tain do joh-joh éh caíg óh tóh rain jó jaín có náh já éh oh shía la zaig ká-ká ca ma muo jaon tsá guin a si báh fain jo áh léh íh chái doh léh, léh pe siempre lau chái chá náh siempre ni léh óh <noise> jó siempre lá bu múo lá bu, lá bu léh, léh jó pé lau shía la saig có náh cuaín qué zé muo íh loi tsá que-que jain óh lau bueno já zaig tsá náh cóh de que jan naih có náh ká-ká éh ka lá ain jaín chái jo-jo shía lá zaí jó ká jé óh íh chái doh jó muo yoig ká ko óh cuain que íh chái léh, léh lá ká nih, léh íh chái do jo pe íh naig do ni ká zó loh cúo óh já lá áh paí chá ih chái doh gá ni ga zaum muo naí joh muo taí li buo jo jain éh dau aín-ain shía la zaí ain ni loig íh no jain. Jóh muo taig óh káh main lau já leig yiu paig.